في احد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام اهو كان دايما يحس انه مو مو نفس يعني مو نفس الاشباح الي وياه بس بعدين يعني كانوا دايما يعني يتنمرون عليه وجذي بس بعدين اكتشف انه عادي يعني مو لانه شبح لازم يكون يحب الظلام لا اهو اكتشف روحه ف ياشياء ثانية و- واستمتع باشياء اخرى